أول شي فكي الثلاجة من الكهرب وفظيها من أي محتويات، وبعدين إستخدمي محلول من الموية والخل أو الصابون حج المواعين بعد، ينظف زين الأرفف والأدراج <hesitation> بعدين يعني إستخدمي فرشاة ناعمة إذا يعني لجيتي يعني بقع صعبة إنها تش- تشلينها، وجففي كل شي بشكل جيد بعد ما تحطين الأغراض مرة ثانية، ولا تنسي تنظفين الجهة يعني الخارجية أيضا وبس.